اللي أحب أسويه في وقت فراغي كذا حاجة صراحةً <hesitation> أحب أتفرج بس كذا مقاطع مثلاً على يوتيوب أو انستجرام، أتصفح كدا مواقع التواصل الاجتماعي <hesitation> كمان أحب أوقات أنزل النادي الرياظي لأنه مرة يغيرلي نفسيتي، <hesitation> كمان كل فترة لازم أكلم صحباتي أتواصل معاهم، <hesitation> أحب كمان إذا فاضية في يوم إني أخرج وأسوي شي جديد في ذا اليوم.